I like my big brother for now <hesitation> is he only he I get my mother na living father na living so my big brother can advise me and he can advise me good he can advise me fine sit me down make me to know different make me to understand between ley good one and ley bad one so for that I like how he can he he can advise me.